Menga muhim masala bo'yicha maslahatingiz kerak. Shvetsariyadan judayam katta doktor kelyabdi. Va u dokrtor bizni universitetimizda dars berishni judayam hohlayabdi. Uni borish kelish aviachiptalari, bu yerda yashashi uchun joy bilan taminlay olamizmi.